וויזוי א ריב אייזן פאר קעז קען צורייבן קעז. ס'האט פון אויבן האט עס אסאך קליינע <hesitation> אזויווי אויסגעשארפטע באליס, און ווען מ'גע- מ'נעמט די קעז און מ'ריקט עס אהין און צוריק ווערט עס אינגאנצן צוריבען.